Kom me kalu ni xhungël krejt n’kom <hesitation> fikall vetë. Mu përgadit për kta kisha marr armë për vetëmbrojtje patjetër; naj pushkë, naj shpatë, <hesitation> naj <hesitation> helm edhe kisha marr kpuca t’forta, tesha t’forta, diçka kundër infeksionev, kundër insekteve. Edhe ushqim t’mjaftushëm edhe kisha ngajt sa ma shpejt.